ब्राउन कलर मंझे मात्येचो रंग, यो रंग खूब जानक आवडता। यो रंग मात्येचो अस्तां जेणें करून छडस्या फौटी पेंटिंगेण ब उज़े जातां। आणि या कलरची टाइल्स ब अस्तात, तेते लोकांग आवडतात। या कलरचे सगळे वस्तू बरे दिसतात असा न्हा। आणि यो रंग अमका झाडांगी बगून मेया।